أكيد، الناس لازم يكون عندهم حق اختيار البلد اللي يبغون يعيشون فيه. هالشي يعزز الحرية الشخصية ويخليهم يقدرون يدورون على فرص أفضل لحياتهم، سواء كانت فرص عمل، تعليم، أو بيئة معيشية أحسن. بس في نفس الوقت، لازم يكون في قوانين وسياسات تنظم هالشي عشان تضمن مصالح وأمن الدول. التوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات الدول موضوع معقد ويحتاج حلول متوازنة.